No misy zany vazaha, na olo-kafa nama boka andafy any ho avy amy herinandro ambony da, gn'akanjo hampidesiko anazy da tsotratsotra aby avao. Tsy ino zay fa t-shirt, ah ampidesy avao koa izy palto kely, satria somary manara gn'andro a faradofay atiky amy tsika mizaka zao. Da zay angamba gny ho teneniko anazy hoe indeso. Ah pataloha indesina avao koa, short aloha gny tena maro tokony hindesy satria tsy de manara manao akory ndre izy atao hoe manara io sady gn'atiky koa misy riaky zany da no te hilomano mila no te handeha andriaky sy milomagno da mila magnisy short fa tsy hay indesy andriaky loatsy gny pataloha.